खानालाई धेक्दामा निको वमुनाकी लेखा अथवा आकर्षक बनुनाकी लेखा रंगिन खालक सागसब्जी प्रयोग गरि सकिन्छ। फलफुलको प्रयोग गरिसकिन्छ, तसोइ स्वास्थ्यलाई हानी नगद्दया खालका प्राकृतिक रङ प्रयोग गर्दु सकिन्छ। तसोइ रगीन खालका मसालाहरू भया, रंगीन खालका सागसख्जी भया तसोइ सजावटका सामग्री भया, रंगीन रूपमा पाइन्या अथवा फरक खालको रङ हुन्या पेयपदार्थ भया तनरानको प्रयोग गरिसकिन्छ।